A kue katsin hati nenga a tsi tra tra tar nikaka, a nikaka nge i henahan. Bara ko, ko hati bina i- i mam, i mam tra- tra tru kaka, nikaka ni niaku rke. Ka te gme ru len a- a gut tem a- a te lapun, ti mansa gme ren a gut tem. A matsi len i pali mam i mam tra niyomi te tpabtu wa hitatung te tpabtu wa kraisis te tpabtu i tagaga rke, e kamia, a panna pla panna pla e rhe na e kto rehinera te ngats kakta mera a- a cake tsa donat. <hesitation> e ngats kakteri tra topsa pla. I pali mam tra- tra kraisis te tpabtu, e kamia a panna pla te kaka wi henahan, te kaka wi han te kaka hange ri. <hesitation> e minin na, a rori A katun e ka paplaku ni henahan. Mne- mne wari sil na ta ka ta nge ka hatpabtu i yen. Mne wari sil ni me temar na tpabtu nu en, kbe ka tna sne. E hula kukte tun ne i me te la nu wlo, e kukte sne, te la si nu wlo i hapla, te la siwen. Ba te na ka na tsi terko tsi pla ku. Tra rebna ti psa ri te re, ba baku te mne ta, kwi hanigna, mne yantwein yantwein hatpbtu eri ta twa ta ka. E kan sira tre ro makum psa, e ro hakats psa e ro baku psa. Nagi moa ki mar- ki mar hamatsku menaga rori. Bora te lanma tra mats poati niaku, ba nona man ka te habirtsi hakpan twana. A tsi pla te kapan, a tsi pla te kapan te tkopsi te la puta hamanasna, tena hatekteki twana. Hena ki hala mi yen tra man tre ro man tratra tru tolala heni mansa eighty percent te nga, a tsi fifteen percent te rhe wa i roro paplaku, na tsi five percent ku, a tsi terko ku Te rhe wa i psa ri bte, u baku te mne kwi hanigna, e longlong ri, rhe ni niaku, rhe ni romana. I romana ale yantwein tra marwei enma mamana karke habirtsine. A man ka rke e rhe na e habirtsi habirtsi hominwe, ale ten trenma a man, man ka te tpabutna. A tsi pla te kapan, te kawa tra eighty percent, a tsi pla a tsi kapan intoa ti tsin e nga, e rsu puta hakpa. A tsi pla te kawa tra tsi hatol na tsi hakapan nitoa e ka wa tra fifteen percent, e ru su has. Ba tsi pla te ka wa tra tsi terkon nwe te five percent ku, te susei susulne, te susei tanna rek. E- e minin na ha, e habangin na ha? E habnga, e hahabengen e na ga ha? Min na parpara katun e- e tpabtu ra mne hatpabtu e i ta a ta niga a katun e ske pis na, kana mar omi wen. Bte kame na maman a mits ka te rhe ne, e hitaguh na tna sep e gaga a niome tsa tsensi te ranga nguku te mene tapa hange wari hanahan. A Parpara katun e, tsia matsi hitots parpara matsi hitots i niaku, e ske psa ri, mama taren e posa haniga reren, kba a rori e ske psa ri ke na mar <noise> ke na mar tpabtu wen tara ni yome. <noise> tna mar tpabtu wen tra non a tsi pla te ka hamansa rin, balte tra mu ba rori te sabla paplaku ri, sei paplaku eru ru rwei. Tana poata ge trenga katun e katsin his nu trossi, tse his nu trossu tanen bte sabla paplaku ne. E tubtu tan na tra man pla te rangin enguku rek tra tsensi. ko laputs gme- ko laputs gme tra, tra mar kaka na nikaka nge ni hanahan tra tutwa katun. A kue tsin engi te kukten twine mulu a mats ka a matsi ka te nit ne a mats tutwa mats ka te nit na te- te tpabut ni henahan, te hatpabut na masul, te hatpabut na ni taptapa niga, te kukte megaga man ka rke, a man ka te, man marken tukwi te kani henahan, aga mne yantwein sken ga ime, ske nga ha baga tna sbe nga ta ni yomi. aga psa has te roro nga baga tna tena ske hamansa tnenga ta ka ke kti ga, baga tena tubei tnenga Ga goman hapla tsie goman poroman bte te sep e nge a ha te tubei e ngaga. Ko katsin tsin engi, a tutua katun, ka wni me te mar ngil won mulu. Le tra mu tana katun e nani kaka a nge te rangin engaga tra nitotua tsia nikaka tra tutua katun, tru pumal, tana poata e nigna. Parpara katun e tsineri nigna te mar ka wen mulu te mar, te mar- mar kaka te ka guaga i niaku i henahan. A tana katun e tsina aku ko ha tpabtu bum ta pannen ta ka, ko mar lu menaku ta panpannen ta moni. Baku te tatin ka gu tra nikaka nge. Kba mamana ka rke kamna hapla tanen. A ninge tanen na ni yomi tanen. Te tsine malu, ale kama tra ats pla ni puta, mats marken tukwi tra a agu katun ri han, a expression tanen tra tsi mats hitots i niaku e tsineri, "a ti hans" ti hans. A se kte ra tsi mats tutua mats tulala tra matsi tulala tru tu lan te kte ren, e kalta ri bte kwi ere ra mats ka te kte ren. Kba alue laputs mamana bakte me sho hange num. Le sho menum, ale hakatsin ku nasinenma mahou baku tna bere pne nga a tsi a tsi kwi tar. <hesitation> ba ku te hakpa gu bte tatin la lol gui tis tsa, alam ena kui mu ta tsi tukwi tra a grup tsa ha, non- non a marken. Ba tana katun te tsina e ngilin ha tpabtu ena ta- ta pannen ta ka, e minin na ena- e minin na heni niaku rek, ge tra senga bisnis bante katsin kte ri, ba poata tena tuku mualu non tra makum, ale tsinenma le nge hakpa mle. Ale- ale kame nom a moni e gono tun na le kamenma a- a pannen ka, pannen marken ka te ha tpabtu nma te tpabutne. Bte slople na hapla tanen, alu mne sho hange, hange hamansa tna mu, ba baku mulu e kwintinenua a le mas kukte nom a man- a man ha te kwe e ri tukwi te kweru. A man ha te haholine mulu tsaha na bisnis, ale mas kukte semuen. A man ka rke mas ka hanigna, a tsi moni te lueru, a tsi palou te lueri na mas ka haniga sne tra tsi makum te katsin hake rin, noni. Baga te singto nga ba katun te- te masal hamhamu hamanasna ka mar ka wen bate tatin e tpu pokna. U baku e kwi bla tana mamanaka ke kukti bte te tor lan, kukte nitoa neri a man ha te e- e tara ka ti hatpabut ien. Ba ta katun ni han, ka te gme ru hitots i niaku re a "a ti hans" e nge mera e kalta siri, ske ri ta tsi kokou, kwinera kwin kokou, ske ri tats kannan, tpabtu i han, na mats mar ken tokwi lol. Kwi bera tanta a- a tuluaren ni la puts mi han, nats kanna mi nasi, ne ngilin la wi tis ne ksa siu. Poata te ksa rin, sken ma tsina, la puts rme. Te yantwei nin, hale ra tanta, te mne yantwei nin nan psa ri. Ba mahou lol has ne kto lol siwu. Mne wari sil eri ta, mne- mne hakats mne kwi haparpara na ta twa ta marken ka rke, mne tra kapin tun nas neri ra kwin kokou. Ba tsi panna tsi ka te hala kte hula kte hamansa ra matsi len ri han i niaku, a kwin wle tspne, a kwin wle. A kwin wle te subun luerero a tsi mats kurum te kte ra kabura bte na hahol eri bte lue rme era mats palou. A tsi palou, a tsi moni tan, noni. Kba i niaku rke, heni niaku, kurum e rsu bei enu walme. Ale sun susei sil enmu kwin wle na kurum ela hakpa, taya hakpa, kurum e taya hakpa. So e nigna mna alu ka susei ma bongbong hominue na lhe siwu, traha u len e smera bong, le hasei sinum tra hostarei bte me sta trmna seri, noni. Kba tsi ka, a tsi hakats te- te- te- te rarre tun enguku reke, a te mar kaka hange wori lme, te mar ka hange wi han, mni lme kbi han, i hanahan, none. So e niga nitoa na.